Ke kamaʻilio wau me kahi kanaka a ʻaʻole ʻo ia maopopo he aha ia mea ka mikini hōloi o koʻu hana e wehewehe ai ia ia he aha ia mea o ka mea mua kau ʻoe i kau lole i loko aka pono ʻoe e akahele no ka mea ma ka mikini hōloi lole aia kela mea nui ma waena e kaʻawale ai i nā lole a aia na kī e hoʻomaka ʻaiʻole hoʻopau inā lole.